Este ra sarte rninu, nuni-nuni rni rava de teflón, ra ni rien nu gus par ra bza, zetbudy, za, ra cos ni rckagid, nu ves hasta par quesos, nú tipos de quesos rni nu rckagid ni lañ-lañ ra sarten gy, este par ni rienu gus ra teflón te rani queity, como que nix rliad ni lañ gy, este nu ra-ra xini la ni, nu ra posillos rni rava, porill’i gy xilani este run rava gus par café, par breni breni ga ni run rva gus lani, este nú ra vaporer va, zega nu-nu tipo, nuni broni, nuni bichy ni, ra ni par gackche valna za bza-bzá, zega btáh, ra getgúh ra rsiu ra’va lañgy, per zega rxiu ni valna chi gackche th comid roh, val narninu ni na bróh va rxiu ni par zega, zob th git par, val na za par danuun rzob nú git ze, sil ni rsob nú, gula gininu lañ gagi giguiynu val na za ra zé’h raztal ga ni chi ni nix rzob lañ gy, nú vez lañ gagy rien un gus par zob comid valna chi rack th bius chi rack, nú-nú ni este valna gininu nú ga ¿xini? Veltre rni rava, veltre zega par th café par zega par cos ni queity-queity rcagyas ga di, nú-nú, gula za cob the ni queity rcak gyas di ni lan’gy. Nú xila ni aluminio-aluminio, zega este, soman ni depende zega este inoxidable nani, per nuni nú vez lani rcaxtën lañni, chi zega queity-queity stalias ga din, nú arrocer rni rava, ra arrocer sega par rninu gai zezy ru xilani ra roz xten nú ra, ha nu-nu bueno stal staldis na rancha niazacka, chi nú ra-ra, za ra ollas rni rava ra casuel ra ¿xini la ni? Zega-zega va stal ga ni gackan gackche lañ ni, nú-nú ni xila ni nan-nan zega rathe nú ra casuel bichy, nú ra, nú vez hasta par xobginy rsiu ra’va lañ ni, pues breni breni gus rack ni nia.